ʻAʻole nui koʻu ʻike kālai ʻāina. ʻAʻole nui koʻu ʻike politika. Eia naʻe ʻike wau, kākoʻo wau i ke aupuni a ka lehulehu. Kākoʻo wau i nā ʻano o ke aupuni a ka lehulehu. No ka mea, kālele nui ʻia ke ea. Ke ea o ka ʻāina, ke ea o nā kānaka, a kākoʻo wau i kēlā. Kākoʻo piha wau i kēlā.